Yamto <hesitation> hewan ku katakui jo kampong ande lino <hesitation> ula, sola bai, buwaja, na harimau, sola keu. Iya to ku kutakuti ulla karna nakena pitto ki bisa ki anu tama rumah sakit bisa ki na patei. Sola ke to bai na tanduk ki na tanduk kieh <hesitation> to lakka tanduk dalam kereta susimi to na gajang ki na gajang ki <hesitation> tanduk na, ke buaja na kande ki roko ki salu, ke <hesitation> den tiro buaya na jonki na salu, langsung pellei ap ana langsung na kande ki, tae ki bisa selama ka mattaran ki issina di kande, iya tu juga ku takuti to keu karna pa na sambakiki pake susunna tia tia to ki bongi biasa ana patei ki, pisariki sambaki mane mateki iya ku katakuto jong kampong, iyya tu hewan ku takut to <noise>